طبعًا مهم دراسة التاريخ لإن اللي ما ليه ماضي ما ليه مستجبل، وما ليه حاضر، وإذا ما عرفت ماضيك ما راح تعرف أصولك، والا ما راح تعرف وكل إنسان يتبني على أصوله، يعني كل إنسان يتبني على أجداده، الأشياء اللي جبله، <hesitation> التاريخ شي مهم جدًا، كيف تعرف الناس جبلك كيف عاشوا، وكيف حاربوا، وكيف انتهت حياتهم، وإيش الأخطاء اللي سووها وتتخطاها إنت عشان ما تتكرر.